Ma shumë kisha pasë qejf mu msu mi ra ni instrumenti se ashtu m'kish kriju mundsija për me eksperimentu edhe me kriju muzikë të ndryshme edhe me nejtë n'prapaskenë. A si këngtare, për shembull, ish dashtë me qenë n'qendër e une s'kom fort qejf me qenë n'qendër t'vëmendjes edhe nuk kam za për këndim.